Nini bwana nija na maisha yane yaboha sana lakini, siku ni ja nadomire na kazii nijoshuka na kii nijoshana kwayekirwe sababu ya godoro hamuna, kitanda hamuna, na madumu na mavyombo vyombo hamuna, ikabidi nianze maisha ufy. Lakini mulungu unsaidira maisha ya kadoma vyaboha.